ⵀⴻ ⵀⴻ ⵡⴰⴷⴰⴷ ⵏ'ⵏⵜⵉⵙⵍⴰⵏⵉ ⵢⴰ ⵎⵉⵙⵍⴷⵉ ⵢⴻⵏ, ⵡⵓⵔⵣⵉⵢⴻⵏ, ⴷ'ⴳⵀⴰⵔⵡⴷⵉ ⵢⴻⵎⵓⵙ, ⵏ'ⵜⴻⴽoⵏ ⵜ'ⴼⵓⵔⵙⴰⵏ ⵏ'ⴳⵎoⵜⵉⵏ ⴷ'ⵓⵏ ⵢⴻⵎⴷ'ⴰⵏ, ⴽⵎⴰ'ⵉⵏⵓ ⵎⵉⵙⵍⴷⵉ ⵢⴻⵏ ⴳⴰⵎⴰⵔⴰⵏ, ⵏ'ⵢⴻⵜⵉⵏ ⴱⴻⵜⵉⵏ ⵎⴰ'ⵢⴻⵎⵓⵙ, ⵉⴻⴷⵉⴷⵉ ⴳⵔⴰⵣⴰ ⵙⴰⵏⴰⵡⵉⵏⵓ.